Rí na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne̱ mújúnꞌ ñajuun mbá, mbá <hesitation> rí napholóꞌ ná skuéla̱ ndi̱yu̱u̱ mákhí xúꞌkhue̱n nene̱ mújúún a̱nguii̱nꞌ. Nekho ga̱jma̱á nindxuu̱n, ña̱wu̱u̱n xtíla̱ ga̱jma̱á go̱jo̱n exe̱ ndásko̱ne̱. Nawatandáwa̱á ne̱, jma̱á arrós, napholóꞌ. Óra̱ xtíla̱ rá, nakhuáa tsu̱du̱u̱ ne̱, ga̱jma̱á estee go̱jo̱n. Nagájna̱a̱ yaꞌdiin ne̱ waboo, nagájna̱a̱, na̱ꞌga̱ ra̱ꞌaa xtíla̱. Ndasko̱ mo̱ꞌpholóꞌ ne̱, n <hesitation> uu rí ra̱ꞌkhá xó none̱ májánxo̱ꞌ xtíla̱ ge̱jioꞌ ikháanxo̱ꞌ, rí nati, nati ra̱mbo̱, nati duun tsu̱du̱u̱ ne̱ rá i̱mbrúthun ndasko̱ ne̱ ja. Xkuaꞌnii máꞌ nde̱yo̱o̱ mbá miꞌtsún nigájnuu ná ajua̱nꞌ, rí nune̱ mújúún xa̱bo̱ nakhúu a̱ga̱, ga̱jma̱á <hesitation> nune̱ mújúun ne̱ xó, nawage̱ꞌdoo ne̱ yaꞌduun xúwí, xó jaꞌnii. <hesitation> i̱mbrúthun ene̱ mújúún ne̱, nawaꞌdaa̱ ne̱ mbaꞌa, i̱mbrúthun i̱ruthii̱n xubiuu a̱ga̱, i̱mbrúthun, i̱mbrúthun nu̱tsi̱kha̱a̱ ne̱. Nu̱stra̱maa̱ mbaꞌa, mbaꞌa yaꞌduun xúwí tsu̱du̱u̱ ne̱, nagoo nune̱ mújúu̱n ne̱ ga̱jma̱á g <hesitation> a, nu̱tsi̱kha̱ ra̱ꞌa̱a̱, ndasko̱ꞌ ne̱ rá. Ma̱goo ma̱gu̱ma mújúun ne̱ ná ndxa̱a̱, ndasko̱ꞌ nune̱ mújúún ne̱ ná ndxa̱a̱, kajngó na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne̱ mújúnꞌ ne̱ rá, xí naráma̱a̱ꞌ tsigu mbáa dxáju̱ꞌ, naráma̱a̱ꞌ tsiguu náni̱ꞌ, tátíꞌ, magoo ma̱ne̱ mújúnꞌ ne̱ mu̱phi̱i̱. Magoo, na- nagajiúu ne̱, ma̱goo ma̱xníꞌtsúún mbaꞌiin xa̱bo̱ ga̱jma̱á ne̱, jngó xkuaꞌnii nandoo. Nando̱ꞌ ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ne mújún ne̱.